tii ña kiti yunduva kuu xintiki ka tyi yaa ntikiri ra ña niku kuana ta´an tundoó ña yanu ta sayana ri kasiari a koori takuí ra iva sanaa ña kisiri kiri na kaniri na yanu tanu siikana yanu ko kuu ntakuina kaka na a xini nta´a na itante kusi´i a sianteri ra tika ku kiti ti ña tiko taniyu tyi yu´yuri tyi ña nta hora ni kura katyina ña ntivi ña kiniri´a tyo sava kisia ña ntukueri´a a nahua ntomiri ra ñaka sasiri tyo sava kisiaa ri kaniri ra ti kiti ka Kuri ko tanii yu tyi ña yu´yu ri tyi tyiña sa´sa yuri yutyi ra kiti a Kuri yu´yu ñaa si ñaa taku kanerru ka taku ntitu ti ya ndiki´i a tika Kuri yu´yu.